La matita al e faita dë bosch, nurmalment al a ses lati, pöi ëndrinta a ie 'na mina, 'na mina ch'al e faita dë material neir particular e pöi ti ti gave e a s'cunsüma e pöi ti gave ël toch dë bosch për fe sörti ël toch neir